"اغرب حيوان كان <hesitation> حيان بيعيش في النيل شكله شكل تمساح بس هو مسالم مع أنه قوي ومع أن فكه قوي بس هو في نفس الوقت مسالم ومبيأذيش البشر دي كانت حاجة غريبة بالنسبالي شوفته على النت وكان من فترة من حوالي شهر او حاجة"